Puʻukani. Puʻukani maikaʻi loa. ʻO ia nō kaʻu e hana ai no ka mea ʻo ia kaʻu e hana nei i kēia wā. Puni wau i ka hīmeni ʻana, puni wau i ka hoʻolohe ʻana i nā mele, puni wau i ka hīmeni ʻana me kaʻu wahine. A inā ua hiki iaʻu ke hoʻoikaika nui i mea e lilo i puʻukani maikaʻi a helu ʻekahi, e hana wau.